في ناس يعتقدون إن المصير جزء من القدر ،وإنة محدد من قبل قوة أعلي، لكن في نفس الوقت في ناس يشوفون إنهم يقدرون يؤثرون علي حياتهم من خلال قراراتهم وأفعالهم، يعني القدر يمكن يكون له دور، بس الإنسان بعد عنده القدرة علي تغيير مصارة، من خلال الإرادة والعمل الجاد، مثلا في تحديات وظروف يمكن ما نقدر نتحكم فيها، بس في أشياء كثيرة نقدر نغيرها إذا ما عملنا عليها.